Munywani wayi akayisunza inialya ndeke beithu kandi eriyisunza erirya ndeke, akalhya ebyalha ebisihirire kutsibu. Neryo ingye ngingye ngo' mundu, ngamuhabulira indi ebyalhya ebisihire kutsibu syatholere eribirya kusangwa okwa omwa buying buwe, syatholhere omubiri wuwe syatholher ebyalhya ebisihire kutsibu. Amabirirya ebyalhya eibisihirire kutsibu neryo omwa mubiri waghu mukasa mukaby esukalhi nyinene. So neryo omwamubirir mwamabiribya esukalhi nyinene, omwa bukindi bwaghu nebindi bitsweak bya'mubiri waghu bikabya isbyangathasythoka eribya ibyangnaghenda bikalingirirania <hesitation> olululengo olwa sukali eyitholhere eribya omwa mubiri waghu kusangwa iwo omubiri ngo mubiri hane mwo lulengo olwa sukali eyitholere erikolhaki eribya omwa mubiri waghu. Neryo wamabirirya esukli nyinene nery obuchindi bwaghu nebindi bitweaka byosi ebikaghenda bikalingiriraniayo ibyabya isibyangathasyathoka. So munywani wayi ngamuhabulira indi syatholer erirya ebylhya ebisihire kutsibukusangwa esukalhi yamabirisulha omwa mubiri waghu, ghukalwalha obulhwere obwabakitha mwa sukali omwa lhukonzo so, ingye ngamuhabulha indi syatholerer erirya ebyalhya ebisihirirer kutsibu. Amabya inianzire ebyalhya ebisishire beithu ibyabya isibisihire kutsibi.